الدار لي فريمون نحلم بيها سا دوا إتر ك دار الداخل تشوفها مودارن فيها ديزاين مودارن فيها تو إ مودارن مي أ لا فوا مبنية في هادوك البنايات الفرنسية القديمة لي يجو في باريس جور تحس راسك راك رافد من لي دو كوتي حاجة قديمة و الا فو جديدة